தேனீக்கள் முக்கியமாக மகரந்தச் சேர்க்கையின். மூலம் சுற்றுச்சூழலுக்கு கணிசமாக பங்களிக்கின்றன. அங்கு அவை பூக்களுக்கு இடையில் மகரந்தத்தை. மாற்றுகின்றன தாவரங்கள் பழங்கள் மற்றும் விதைகளை. இனப்பெருக்கம் செய்து உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றன. இதனால் பல்வேறு தாவர மக்கள்தொகையை உறுதி. செய்வதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும். பல்லுயிர்களின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. தேனை உற்பத்தி செய்வதைத் தாண்டி. சுற்றுச்சூழலில் உள்ள மற்ற விலங்குகளுக்கு உணவு. ஆதாரங்களை பராமரிப்பதற்கு இது மிகவும் முக்கியமானது.